Na'urawol ta'ugo limse do mari hunduko didi velninga be babal goddo watata jungo mako ha nder ngam joga ta'a leppol voda. himbe nyowtobe on buri nafturgo be mai ngam be ta'a leppi be nyowtina himbe limse je be bornata ha bandu mabbe.